أكبر مشكلة تواجه العالم توها هي الحروب هي رغبة كل مجتمع رغبة الدول في كونها تسيطر على الدول الأخرى والي هي تكون الأقوى والي هى تتحكم في كل شيء هذاك بش يخلي الحروب تنتشر والحروب يعني تقوى وتولف البلايس الكل هاذيا أنا نشوفها أكثر مشكلة معانش هنا الأحساس بالراحة والأمان والي ننحنا نحب بعظنا.